पक्षी आम जस बात तो सो करणा लेकिन के ट्रा से एक दुसरो से बात करो सो जब बैठो आपस मुझ ओका पक्षी आड़ा त्स द सो गीत गाओ सो पंख फड़फड़ाव आपाने हरकतें करो कलाई उबी जाओ कलाई उन्दी आओ।